ña kuumi ra koña isiki ha sa´a tyi ña sianu ku´ra ya tìu´n ya tiunsa´ra ko tiempo yu ko kukama yu sia kusiki hará takuatyintiu kutyi isika ha kee tyi kuatyi ve´e sakua kee tyi ra ñaka hua satyi so´ñaa mintiu ña kuntiu na sianu ntituntiu na nto ñuu yo´ra ta ñá´a ta taa kuna ra ñaa na ku ñá´a ha kuna na tantee ko´ña isiki na koña tyi nika ku tìu´n ve´e na tìu´n kuu sée na ku sama sée na naanto ve+ e na ntativi na ña kasiana sana ñakua na nu sanana tahua íya pí´i na iya ntisi na a yaa kini na a yaa tixu naa a kolo naa ntaku ku miri kumi na ve´e na´ra tii ha nùù tiha kuana nteena kuana ntukuna yuku kasiri ntukuna taana ña ntesia koó ri tana nuni kasiri tana a ru tixu Kuria ntikatyi a kuayu a a xintiki Kuri ra ta tika ra kuaana yuku Nuri ntasamana ri siana takui siri siana sa ntuuvi yaa ntona nteena Nuri siaari sa ntiiko tukuna kisia na ve´e na ra tani kisìa na ve´e na ra ñaka kasia na sana ntakayu ñu´u na ntakayu tiso na síána ña ntiko na ixta inka kii ra ñaka hua sana ntikintiñuu yo ta ku táa ta´ta kuatyi ha kunta kee kua campo isikinta si ñaku pelota kana ra kuanta isikinta ra taku ta sianu tatyi yaa sée ka ta tyi ntitunta´ra ya tìu´n nunta tyi kuanta satiunta ña ku yuku kuanta tiaxinta kuanta tyitunta sía itunta a kuanta sakenta kuanta ntakumi tìu´n ya ve´e a kuanta tyintenta tan´ta nu kua ve´e tan´ta a ña nu a nùù ityi ntuuva kua a ntituña kahua sa táa ra takuatyi kutyi isiki ar isikilu ka nahua tuva mityi so ñakuara ko takuntiu na sianura koo ñaha ka santiu tyi yaantua tìu´n santiu yantua ko ña mii tiempo ntiu ntakuntiu sia isiki ha a ña tyi na katyi yu tyi na kuntiu na sianu ra kótanintiu ñaku ña hua isiki´ha tyi ña nkaa hua satiuntiu nika hua ntakaninintiu nahua santiu inka kii nahua savantiu nahua ntituuñahua kuu xini ntiu na sianu ko tava na into ñuu Sa'anha ñuu va´a tyi mia´ha kuna tyi iya xuna iyaa ra sa´ra kuana isiki na a kuaan a intomi na ni ntee na nùù isiki ta´an na so antiu ñuu yo ra ko tiempo ntiu ña kaka nuntiu kusikintiu tyi satiuntiu ntikantiu satiuntiu ntiki ntiñuu sa ku nintiu ña kuta kuntiu in kii in kii si sée kuatyi ntiu tyi ñakahua vasintiu ra sani vatyi sanantiu nu sée ntiu naña na satiuntyi na kutuva tyi ntituña santiu tyi takuna ntituna saan kara nika hua kusiki na yaa nùù nani ña kuana ntee na ñaa ñá televisión katyina´a kuana ntee na si sée na kuana sikanu mina mañu ñuu nara so ñaka ra ko nu kutiu ña´ka tyi ñaa ntika´n sanae nu sée yo in tìu´n ña kutuva tyi ña ña kutiun nu tyi ñaka so ñakuaa kusikintiura ko´ña isiki ha yaa ntiu nùù ñuu ntiu.